<hesitation> ne ko na nka kuu ye chong, ye chong ye chong criollo á, lo kala'a nkaso comida, te lo ajnu ka nka yeei, te ko xi lo ta viko navida á te na kala'a nkasoi naá, te xi'i nkasoi ta nka ye <noise> a livi xi'i nka ta nka ye ajnu nka lo kivi naá, te kivii estufa hornu nka á te xi'yo nkai te kaaso a jnu ye hornu paan naá xi'isoi tuku, te wa'a ka xi'yo te kaaso te ajnu yeei.